अगर मेमू दिनों खांडो बडोड़ो केवल पाँच मिनट वोला ता सबसे बेस्ट ोप्यिओं ता मेरु ची कि मैं पॉँच मिनट मा फल खे सकदु छों कटी ते अर वेगा आलावा मैं सैंडविच बणे सकदु छो पाँच मिनट मा अर ब्रेड अर बटर भी खे सकदुछो अर योक पैकेट मैगी भी पाँच मिनट मा बण जांदी।